Gne karazane loza voazanahary fantako <hesitation> misy e cyclony, da misy gne horohorontany, misy gne seisma regny, gne tsunami, misy avao koa gne fiakarane ranobe zany.